wa wu- wa wure hayiremu'in nupɛ ya wee a sɛ ma na'an hunwile onu mu benɛ oyi ɓɛ fanmu'an mu o hayemu tomu do <hesitation> muɓɛ ɲan a benɛ do a yi fanmu'an mu to tawɛ oyi miniyan a han cɛ a wese han na'an hunwile cɛ wese oyi do an nɛ oyi do ho an ya to oma vɛ ma wɛ ɲan an nɛ san ho an yɛ na a ɲan vɛ de mi a bina aso bwera mawɛ ɲan homu o we tuwii fa o yi juwa ma ɲun'in ama de han hunwile beɲu si ma do'uwa ama we cɛra mu